Inche, egento endagera ng'anchete pi, obokimo bwa obori na chingende, eh. Obokima bwa obori, obokimo bwa obori, bogwansa mono, naki mbwoancherete, ndete obori, ndete ndosie, ng'anekere, mbosunyute kabisa borwe amaanya, ng'anekere, ekero naanekeire, ng'ire etinga nsie, ndete. Nabo nkoria obokima obwo, botuko, maambia, lunch na ching'ende. Na ching'ende echi nkorenta, nchore, mbeke riko chiyie, ekero chiayire, ndusie nkore ki? Nduge obokima bwa obori ndagere. Nabo bono iga borarekaine, nabo nkobwata nache boria bwanarekanirie, ndusie na eching'ende chiria, omanyete chitari gento okonya kobwati, ndagere. Inche endagera ng'anchete mono mono, na obokima bwa obori na ching'ende ase eng'encho nabio bire rahisi korosia ase nche eh,. Nabi ng'anchete. Ching'ende, egento ng'ancherete, birobio omanyete tari ebinto okonya kokaranga. E nkorenta ching'ende mbeke riko, ng'iyeke chiyie, nkoruta omonyo, mbeke chitogote chichiere, bono naki ngancherete eiga, mbiri konya kong'ira atambe korosia, eh. Egento ng'ancherete obookima bwa obori na ching'ende, inche na omoremu. Ngosimeka mono mono obori, nasimeka na eching'ende, naenda obokima bwa obori obokogera omonto obe chinguru, na ogenda mogondo omanyete, okorema okorema gwoka, eeh. Ching'ende nabo okonyakoimokia na egepira kwanyagotakuna kogokora ki? Kokorema. Inche ng'anchete obokima bwa obori na echingende koba chinguru, naende ng'anchete ase eng'encho ninhe nkosimeka. Tinkogenda kogora echiro ng'ende chirii, yaya, tinkogenda kogora obori, ebio ne binto biane mbwate nyomba, naki kiagera nateba nabi ing'anchete ase eng'encho nabi ng'anchete gosimeka. Nabi ng'anchete, kogesa, eeh.